Termometrni toza qiling va uni til ostiga, quloqqa yoki qo'ltiq ostiga joylashtiring. Ko'rsatkichni taxminan bir ikki daqiqaga qoldiring, keyin o'qib ko'ring. Harorat to’qson yetti gradus atrofida bo'lishi kerak, bundan yuqori bo'lsa, isitma borligini bildiradi.